Quannu pensu a na paludi, la associu a un postu di lu voscu chinu di acqua, cu pianti d’acqua e a la umbra. La paludi è un postu unni ci dormi l’acqua e lu sviluppu di tanti alghi e pianti di acqua, causa la cunsumazioni di lu ossigenu prisenti ni l’acqua e pi tali motivu li pisci ‘un ponnu campari. Li paludi ponnu essiri recuperati livannu tutta l’acqua e travagghiannu la terra e poi ponnu essiri utilizzati pi l’agricultura.